هنر د انسانانو د احساساتو لکه غم، خوښي، کرکې، مینې او نورو احساساتو صیقل کول دي. همدارنګه هنر د انسان د ژوند د ښکلا رابرسیره کول دي. <hesitation> هنر انسان ته د ژوند معنا ورښيي او هغې سره مرسته کوي چې د ژوند ژورو ته پاملرنه وکړي، د هغوی ښکلاوې وویني او همدارنګه هغه درک کړي او درناوی یې وکړي.